Aloa, dieiva i dëdê, i çentopê, e gatte, e mosche, e çinsae, i moscin... E dapeu cöse gh'é? I bagoin, e secche, e dapeu di atri no me ne vëgne in cheu, perché di atri no son di insetti. Prexempio i ägni no son di insetti.